kaa indika manami akto andado, akto nanado dunia pat nana deyam e <hesitation> buran gam onan hai pat be andi beema onan be andi beema dunia doi yama luttabairi njaki chenen sheref kanen bo dunia payidi beidi be, doi yame nanabe boy